Ny karazana vary fantako anh <hesitation> vary mena, vary mena zao ilaina atao sosoa, de akeo koa vary fosy anh <hesitation> atao vary maigna izy tegna sara, de v- vary mainty ah miaraka amin'ny vary fosy izy anh agnanaovana sushi.